أحسن حيوان عندي <noise> هوا الذئب، الذيب هوا أحسن حيوان عندي بصراحة يعجبني منظرو برشا يعجبني الذكاء متاعو برشا يعجبني كفاش هوا <hesitation> وفي لل- <hesitation> لزوجته <laughs> يعني الذئب ما يبدلش مرتو حياتو كلها، كيفاش يعيش في مجموعة معنها عايلات نحسو هكا قريب برشا للإنسان الحيوان <noise> يمسني برشا ويعجبني برشا.